Ny fahatsiarovatsika no anisan'ny fototsy ny fitandrema sy ny fampianara. Io no manome fianara avy amin'ny lasa hantsaratsika ny hoavy. Tsy ny fisainana fotsiny no mivoatse fa ny fifehezantsika tena avao koa amin'ny lafin'ny raiky.